Bueno äj äj täkmä hay vece na'kpa't kuy, mä'tzapyä kuy, na'kpa't ko de cuatro pulgada y mas kayitä'mpä na'kpa't con clavo de tres pulgada, algun tejamanil na'kpatät con dos pulgada y mediu, jejtzyetät mespa clavo, jikotatäjtzye jumpya por que jenä täjkojmä yospa para para ijtup titya'p kota kotata'p je täjkojmä.